<hesitation> tagampabuden pertanyaan we'engaku <hesitation> binatang sapa si <hesitation> pinter ya si pinter, di edit nanti ini yaa safonnyaku binatang se sewene asu, wense meong <hesitation> wen <hesitation> koko kengkey kan termasuk ini yaa kemudian wengke ken say, apa <hesitation> laker teakang kan lebe moderen termasuk siloloy, sipourus <hesitation> apa mobe binatang peliharaan kang, wekesenesey. se burung tan samunu' nyaku <hesitation> sipin apa <hesitation> si pap apa si binatang <hesitation> pinter <hesitation> yaa menurut nyaku si asu, ka kasaey ka kelapa pila peleangku asu daripada si burung se asu lebe laker <hesitation> apa, lebe laker lebe lebe tau see see setou kong fungsinya laker yaa menjaga waley weansei umumnya menjaga waley selain banua menjaga waley tanteakang mulai maka, makata' urasey tou lebe ke <hesitation> minamo taluka ampit yaa jadi waya wayan telaan kakurala sematekel moali wali sei sei makapunya tou, jadi lebe moderen taan. Neto' kengkey sabia banua, netom ka ini na' se peka nefu pasar anea adoh <noise> nyaku re' nomaserani tun. Yaa <hesitation> salah satu dino masaratan sakeparkuy asu, asu ti penting ngasa <hesitation> apa selebe pinter, selebe mangarti dan sei makapunya tandu' <hesitation> feel bahasa ingrisnya feel artinya <hesitation> perasaana mas menga mengalaan tanduse tou, sasia seasea mena mena cocokanu atu mangarti kakurala si metou sasi si maka punya si tuan nenato si makapunya si mungkin si <hesitation> menusa nusa ato mungkin si <hesitation> siwera' ato apa keto ani ya suti ini yaa <hesitation> nitote pesesambet kumea